Gne télé gne télé io zany e, akoraha ino e fizakasika an'azy, écran zany izy io e, da miboaky lastagne e sary, ze sary alefany amigneo, sy ndraiky hirahira, sy ndraiky filma, vaovao, fandaharagny mivantagny, da izy io zany sy raha hoe misy olo agnatine ao fa e raha igny zany e nalaigny manokagny eky da avy teo amzay nafindra tagnatiny amignao, ankonan'izay zany e fandehany e télé la hazavaigny sosotry.